විවිධ රටවල විවිධ ආහාර වර්ග රස බලන්න කැමති කෙනෙක් විදියට මම මෙක්සිකානු වගේම ඉතාලි ආහාර වර්ගත්.. කන්න ආසයි. නමුත් මට ගොඩක්ම කන්න අවස්ථාව ලැබිල තියෙන්නේ ඉතාලි ආහාර. මොකද <hesitation> ලංකාවෙත් ඉතාලි <hesitation> ආහාර ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒක නිසා මං විශේෂයෙන්ම පිට්සා, පැස්ටා, ලසාන්යා.. වගේ කෑම ගොඩක් ලංකාවේදි කාලා තියෙනව. <hesitation> මොකද ඉතාලි <hesitation> අවන්හල් තියෙන නිසා. නමුත් මෙක්සිකානු <hesitation> ආහාර මට එතරම්ම කන්න ලැබිලා නැහැ. නමුත් මෙක්සිකානු <hesitation> විවිධ <hesitation> බත් වර්ග, <hesitation> ඒ වගේම සලාද වර්ග මට කන්න ලැබිල තියෙනව. නමුත් ඉතාලි ආහාර වලට සාපේක්ෂව මට මෙක්සිකානු ආහාර කන්න ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට වැඩියෙන් මොනා හරි කන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් මම හිතනව මං මෙක්සිකානු <hesitation> කෑම වලට යයි කියලා. මොකද මම ඒක වැඩියෙන් කාලා නැති නිසා.